Pues yëyëch ëch jedun nanë nëko'o a'ax jedun om nyep, tyam a'ax dun yom kyach tyam a'ax yom kyox yëyëch ëch dun na najuëb.